इ धर्तिया मातिसे बनल बनल बणइ । हमरा मटियामा बणहु, मटिया ओपरा घर बनोले बणहु । मटिय बुल्साहु चारहसाहु । मटिय बाली बिरिछ सबह रोपसाहु हसे उप्जोसहु । ओसने कके उतुरे मतुरे हैने हमरा मतिसे कन्कतेक चिजु बिजु बनाके हाम्राअ यापन जिन्दगी कतइ सबह बणहु । जसने हमरा हस चिङनिकी ओथरा बनवके मटी लगोसहु । कहुला बनोसहु पतही बनोसहु धान चाउर धाराके । ओसनेक कके डुहुरी बनोसहु सबह उतुरे मतुरे हैने हमार पबनिमा फेरी हमरा मटिसे बनल मुर्ति, दुर्गा देबाईकए मुर्ती बनवके मटिया गाज गाज के ओकरमा कोकत मिझराके । कोकत कहैक माहा धानक सबह कोकट हसइ तोरिकी कोकट हसइ । उहे कोकटावा मिझराके हसे उहे दुर्गा देबिकी इचिहिची इचिहिची जोण जाणके हसे मुर्ती सबह बन्साइ ।